په سپيانو کې عامې ستونزې لکه د پوستکي ناروغۍ، د مفصل دردونه، د غاښونو ستونزې، او د ګېډې خرابوالی دي. ځینې نسلونه ځانګړي جینيټيکي مشکلات هم لري. د وخت پر وخت واکسین، پاک چاپېریال، او ښه خوراک ورته مهم دي. هر کله چې سپی ناروغه ښکاري، باید وترنر ته یوړل شي.